Fransiyaga sayohat uchun kiyim-kechak ya'ni iqlimga mos ravishda albatta shaxsiy gigiyena vositalari, kamera, <hesitation> adapterlar, pasport va viza shuningdek sayyohlik kitobi yoki ilovalar va zarur dori darmonlarni chamadonimga qo'ygan bo'lar edim.